Megye dzi dɛ obi a meyi no wɔ ha nye obi a ɔka wo hɛn. Saintsir nye dɛ obi a ɔyɛ w'edziban obotum edzi wo bɔn kyɛn obi a ɔka hɛn.